Te kere noialo tatining tane. Ka noialo tatining konteti piso a totining bikolo timana. Piso gal te mana pelmo pimana. Ka piso gal tatinging le are mo ka piso galmu lema pimo geapuong gonong, gonong. Nete piso tai tatining le te mana pel mo pi. Mana pi nete kere noial omo komo gulo galne gonong. Gule galne gonong. Ka bakelne bere ka ge gulang kango tereng mo gulo galne le gulang. Oro te ka piso a tatining biloko ti geapuong, ko geanong, ko geaong, ko mute ti bai gopo ti penelve nang ka raivonoi binso mo lempea ko gerel bali gare peleng munge ka runtong itele mo. Temana pelmo pi mana ere kapimana teti piso a tatininig lete mana pimana piso galmo. Te ka piso galmo le are mo ka piso galmo lempene pomo pimo geapuong. Anga ngining ko mute gerel moial one ko mute kere naima komo bakel ne mang geong na me agulang lenga, lenga, lenga, lengane ne koiung mo givong bari galne ti umbul le gulang ko mange moial ono. Konteti piso gonong song taimp. Piso gonong song tai tatining timana. Timo lukauti lene song gonong song tai tatining timana. Timo lukauti lene song gonong le ore gulo galne le gulang moal akale alelavu meve ne kane nokele a gulang. Nokel te kaninga agulang ere gekelang, gekelang. Konte ka piso tatining meng lempe pinge. Te kere noialo tatining tane. Ka noialo tatining konteti piso a totining bikolo timana. Piso gal te mana pelmo pimana. Ka piso gal tatinging le are mo ka piso galmu lema pimo geapuong gonong, gonong. Nete piso tai tatining le te mana pel mo pi. Mana pi nete kere noial omo komo gulo galne gonong. Gule galne gonong. Ka bakelne bere ka ge gulang kango tereng mo gulo galne le gulang. Oro te ka piso a tatining biloko ti geapuong, ko geanong, ko geaong, ko mute ti bai gopo ti penelve nang ka raivonoi binso mo lempea ko gerel bali gare peleng munge ka runtong itele mo. Temana pelmo pi mana ere kapimana teti piso a tatininig lete mana pimana piso galmo. Te ka piso galmo le are mo ka piso galmo lempene pomo pimo geapuong. Anga ngining ko mute gerel moial one ko mute kere naima komo bakel ne mang geong na me agulang lenga, lenga, lenga, lengane ne koiung mo givong bari galne ti umbul le gulang ko mange moial ono. Konteti piso gonong song taimp. Piso gonong song tai tatining timana. Timo lukauti lene song gonong song tai tatining timana. Timo lukauti lene song gonong le ore gulo galne le gulang moal akale alelavu meve ne kane nokele a gulang. Nokel te kaninga agulang ere gekelang, gekelang. Konte ka piso tatining meng lempe pinge. Ko mute bakel ne kamo gea tuke gea tuke bakel ne. Mute ti bugolo ose pitine mang geong na bugolo pelaive lane bugolo pereve lene. Ka mute ka meiaro galne lama ping mute ta biso ong ka bari arang kong. Konteti neiaro taimpea. Te ka piso tatining lempe me. Ti piso tai tatining kamo kere <noise> galmo namo moval gonong ere gulogal momang mo monang gonong. Tomo gonang me monang mo monang gonong. Tomo gonong me monang mo momang. Melalo gono laneng tereng bone pote gun o ni pintema peleng mo melalo gonong repelma pel pela mana ong. Te gunoni piel neng tereng. Pineng geniong amo geniong, na teti piso tai ral biroko. Mangeti kere ral song ri geapela, ere ral ri nuete kaikai ere bola pulu kerial, ngane, ere gere gulogal bua konte noial oral renrea. Oro mang kangeng drong ne noial oral ri gerel pisono meng ie riring. re geapuong meng ko piso no meng le riring ko gerel pari igare ano. Mange kango, kangendrong la ral riong. Oro mang gendrong la ral le pelaive bamang gulo galpe, gulo galpe, gulo galpe, gulo gal bu ginong gulo gal ne ting toltano. Mang ka pinso no, pinso no le lempe pinge riringave. Mang geong namo tingting nete ka piso mo le rirng ko gerel pari igare amo. Nete ti piso genong tai te mana pelmo pimana. Ping keriong tong esa tenta mute gulo gal io gononga te gulang ngaio. Mute gulo gal io. Mange na gulang kamang tereng peleng mute gulo gal io gonorg mete gulong ngaio. Mute ka geamang geteng, geteng, geteng. Oro. angangining. Munge gerel genga poti lane. Mute geong gonong gonong ti penelve ne. Mute ti biso pel riring nomo pari gare amo peleng <noise> mute ka geane gonong. Nete tene nemo le a karegembe nging kolang. Rong na agol tutuong kango tereng peleng mo bakel ne gea ne geteng, geteng, geteng, geteng mute ti bugol ote motema el ereve. Te kalivi pamang ngo tange kalong elma, te umbie pamang ngo ngeling elma, te tanave ngo pamang ngo ngeli te gonuvulma. Ti geane geteng geteng lamang ping ka givong bari galnea na biso, biso ne tie umbul le gulanga ko ka bari galne le gulanga. Konteti neiaro lempe gonong. Ka gerel piso pel ririave ngangining ko ga gerel pari aneng. Oro neteti piso gal te mana pelmo pimana song ping piso gal temana kerong tong esa tente mute gulo gal io gononga ta toial omo. Oro ka gerel pari igare amo. Te kere tene nemo kola mo geane geteng, geteng gile te gile te mana mpe pelong onea. Kola nete kinong keriong tong bue pae gerel keliong tong muta timana mutako gulo gal io buere gulo gal io me gonong le gulong, sopoa. Muta kere me gulang oio kaleng, kaleng koiung muta gea io geneme ka givong bari gal io me ti gulong ko bai moialorang kong. Kompe kapim mana. Oro teti piso gonong song. Ka gerel song pari pel, pari taimo le riring ere pari taimo le ma pingama, pingama, pingama. Piso gonong song taimo. Oro pati reteng noi mo olialmoi ngeveng munge ka gere ngang gol a tatining taneng gol ta neng tiring mo mueti binso galno gonong song. Mue kere binso gal ral sung ri noval gonung laku melamuna va nenang mo nenang geapela ma po elave gulo gal bua. <noise> Ginong gea al li mole, li mole, li mole, li mole. Neng ngi gonuave banima peleng nenang geriong ano rong pai pial ate kekei a kanang kenema ngenga nganang na munga naneng kanang no bai. Ginong baima. Geniong ano po kale no ka gunokele leneng nampelong meng bai, nampelong meng baia. E-ko ralrea. Munge binso gal ral nano kere geama geriong ko golte taneng kere geong rong tomo mendrong song la ral renre ko munge geniong rong oia tema pano pimana. Te lo pano song pimana. Timang kong piso galno. Ko kengming ping pinso gal tema pano pimana song mo rinoelave. Kari gunokele le nenang ere kari gerekolang gerekal nenang ere gerekolang. Mure nelalo tai te gunoni pel nenang mo nemang ping neng kere geneing ano peleng no goma, geneving ano peleng no goma mo kagi gi gini nenang mo nemang le gunoni ingame naneng kere geniong ano pome imana ere genekolang bonela kano po kale, po kale kono neng. Oro teti piso tae ral nano kere geama gerionga mana ring mana mang geonga kola nete pari. Mang geong na tatining te ka gere piso mo le riring. Kotong ka pari igare amo. Teti piso gonong taimo, taite mana pelmo, ping piso galmo ma el mela va monang mo momang namo tomo gonong song ima me monang mo momang. Mampelung song el mela bai pial moial. Givong baima song bai givora givong pel mueleng namo. Monang ne nete kaniga song omo pel mueleng namo. Mo rang kalong givong tomo song gopola ipa giriving mo mampel ong bai pial mo bieni le momang ere monang. Konte piso gal tatining tionga. Oro nte ka gere pari igare a tatining le riring meng. Nete piso gonong galmo lete mana pe telemo mote al piel mo. Oro nte tong piso galmo le riring meng tong pari amo. Ko mote geong ping geapoti lane. Te kere nemo tongo la aingu tutuong ere meng mute gile te gile tema pielmo ne. Bakeline bere gekolang. Nagol ting nomba van kango tereng mute ka gulo galne gonong le gol. Ka bisoma ane le gol. Te tovolambe leong le gol te tong keriong amo pomo le gol peleng po ong le gol peleng mo bakelne. Kamendrong ne bola keriong. Konte pisa, nete piso tai tatining. Tatining teti kere geama geong kone kakelane. Mang geong na mute me agulang lenga, lenga lengane ne, komo kere biso gulang ngitavong na meneng onea koiving mo bari galne bierong kanea bai mang rang kong. Ko ngangining nge kangi mana. Teti piso tai ngangining buronga ngi mana song karovu neng teneng ngene gonong, ngo lukauti lene gonong, gulong galne ne gulang ngane. Mang geong na kale, kale, bai moial geong a lelavu peleng givong baima mebe ne. Ne nokel tema pimana ane ne gulang puluong. Te kua bere kale. Puluong ne gulang ngane kango kuongo tema pimora oro ka ngangining niong nte piso mo meng le riring. Tente mute ka gulo galne ne gulang <noise> ngane. Mute bai repel goma, goma, goma mang geong na bai me rang kong bonela konte tuampe. Te ka tuampe ping mute bai me rang kong bonela. Ko mute givong baima bakel ne ere gekolang peleng mute lampe pina mute bai me rang kong bonela. Ko mutereng geniong ping gompulu te gunani ping ka bari galne ne gulang ko baia rerea. Na mute meno ta banoi bonela. Konte ti piso taim pea. Piso song gal tating gal te rul piel tatining ping mana, mana, mana mo ne kong noval piso gal mo keriong pinge tale lete manave ima itele mo pimana ping karovu gerel tango ko tatining te taio ta kelionga kunoi mo kumoia tong iota tol manal sol ie tatining tente ka toial omo. Oro kere ka gerel pari igare a tatining teti piso gonong galmo. <noise> ko tente mute gulo galne gonong, gonang, gononga mute ka geong pinge. Geong ping bakelne bere ge kolang, gekolang, gekolang mute gulogalne song gonong. Ngangining ngionga. Oro nte tong gere no kalap amomeng le mapomo ping riring nomo o-ko tente muteko begeannea. Nete ko ka tene gonong. Mutiko bakelne geane geteng, geteng, geteng, geteng mote tiko pai pari aneng ngane peleng mo mo givong bai ane geang ping geane gonong. Bakel ne mo nete ta pari peleng pimo givong baiane repel kialave pine pompe, pompe, pompe, pompe, pompe, pompe, pompea pikane kea kale, kea kale, kea kale. Ivine tai kele peleng geong rong ne rampel ong pai. Tono bigiait peleng mo bakel ne. Geong ping repel kial pine po kale rong kane nama peleng <noise> ne nampelong pai. Paiampe la manal mo. Oro kere ka paiampe peleng mo bakel ne. Te piso gonong tai ngangining ngngiong keriong ping piso gonong galte manavel ngangining. Teti kere piso te te manave pimana laneng. Mang geong na ere raivoroi mang geong ngi nupla munge-e ka ngoialo tatining koneng binso gonong tai raivonoi bironga ngi geniong pinge ngoel ave mo gene kolang gene ngoval gonong gene kaikaibanei pi elave gengama po elave. Ko tatining te biso gonong tai ral rionga. Rong mute rong gerel mang aral na bisono meng le riring ko rerea ramong mure tiko ka geate sona. Ramang gopola, rueneng imal pola bai givora ginong gea puong gopola. Mo baima pina moial givong bai ma gurung kano nano kagel tesona. Mo giro noa rong nan tene pia kale. Naka keriong ping kelti kaniga mo ka pai pial ati ti kaninga ka kelme nang. Peleng biso riring nano gea riring. Mute rong balang meng elnoa, rong balang meng elnoa. Mute ka bisoa kaikai ipakol mela nano gelme koingkoing mute bakel no kamo pilai leno. Kongoti ngeiaro lempe. Mang geong na ngangining kuang. Te tining nete ti keriong pinge kulo gal ral gonong. Kulo galno gonong, kakelane pakel no pakel no ere kere kolang, kere kolang, kere kolang. Ralre rane pane no laiki leno el laik lane kane noial ono. Ko keriong ping kulo galno gonong. Kulo galno le gulang ngango tereng gonong. Kakelane pinge ne gunoni ibuleng ere i kolang, i kolong. Pe kapim mana. Raivonoi ngel muelave munge binso tai ngangining. Ko manga, manga raivonoi teng nge manga munge gerel balia ngangining tai neng le riring ave mo taineng le lelavu mo tomalu gomo. Peleng mure ka rutong iteluele mo. Mana nimana nelmo ere kanim mana. Ko mure gere namo mati kere pitaimpe la mo givong go teli ano. Gile mana nel ong ono konim mana. givong to teli ano. Gile mana nel ong ono koing mure ginong geriong rong pai gerel l pilso. Nemeng le riring pelenga oro ne pane to mana mone nelong aioa. Toka tula mana mone ne telene. Konte kinong kealo kereteng, kereteng, iota kamang ka ki long pai li galne. Koiung kilong paloia. Te kata teio tenea ne kealo keriong pakel ioa.